Üts, miä õkva miilde tulõ om <hesitation> skunk. Nä jo laskvaq säänest umbõ, umbõ hullu haisuga vedelikku vällä hindäst, miä sis peletäs tõisi eemäle.